Tëtäguasu Polonia peguareta kuae tetape jaeretako siempre mbaeti iyapu jare jaeramiñoviko jaereta oñosei pota opaete <hesitation> jetarareta ndie oyoguiraa kavi kuareta jaeramoko iru tetakoti ojo yave polancoreta tanta omboete jeta jaeramiñovi <noise> jereta oyapo mopeti tembiu <noise> noche buenape jaereta omboeteyaeko kua arete supeguarareta mopeti arete sagrado vae jaeramiñovi mbaeti omaemaiñoreta oime yave mbaeti keti ojo oputuu omee supe jeta jare jauvi <noise> omboresivereta ombongarureta huiyape ndie